Ɗo lesdi Vietnam laamorde nde ɗum wiyata Vanglang nde ndennu ɓadiindi gonde nder Vietnam nde fuɗɗi nde wanggiti diga duuɓi ujineeje ɗiɗi e temedde jeetati e saka.